Жизнь - это то, что может двигаться самостоятельно. А, размножающееся. И какие там ещё биологические признаки у определения жизни были? Я не помню? Старость? Ск- ск- скорее. Не, не вспомню.